Nifurie kijo cha marughu na maghobe kwa sababu ife tangia fukighirwa nighe marughu kolelie nyenda na marughu. Fwakorerwa kijo cha marughu, wakora kindo na mangobe. Na kingi nighe kimarughu na- na nyama. Ipho fijo tangia fugirwe ni wathathi veru nipho fijo vya asili ya kweru nethikolorie.